أكتر حيوان اما أحبه الكلاب بكل أنواعها عشان وفية وهادية وجميلة و <hesitation> وطيبين كدا وعشريين، مبينسوش المعروف. و <hesitation> ورغم كدا أما يتعرضو لأذى فاما يصعبو عليا خالص الصراحة. بس هما كائنات طيبة وجميلة.